पोले जाती नी लड़ी चे नी तीनरो पुरियो कनाड़ा जात रहो। ती में कहू कहा कनाड़ा कहा कनाड़ा ती कोहे ती पोलो। ता विदेश मा आवे ने पोला कनाड़ा मा उत्रा छटा मनुस। उत्रा छटा मनुस होई गया भारत राज मनुस भारत काड़। मनुस देखा है ती कनाड़ा राज मनुस देखा है कोनी ये भारत। काड़ मनुस है देखा है ती चाट में मा पुरियो भी कोहे कि। मैं में भी जाओ में कोहे नी बेटा तो सेखने में ने मोकलू।